Si’ vai a manciàri a lu ristoranti e vulissi spenniri picca, po’ pigghiari un piattu di pasta cu lu sucu di pumadoru, oppuru na bedda ‘nzalata ‘mmiscata cu la lattuca, cocci di pullancheddi, pipi russi e pumadoru. Oppuru siddu è un postu ca fa piatta siciliani si putissi manciàri pani e panelli. Un piattu di pasta cu lu pumadoru po’ custari ottu euru. Na ‘nzalata po’ custari sei euru, mentri un pani e panelli po’ custari a massimu tri euru.